देखो सा हुकम मुणा चिन्रू जातृोयी इतिहास था है बनमू मई एक इतिहास तथ्य बताओ। चिन्र री सभ्यता विश्व री सभि पुरानी सभ्यता म्यू एक है। इनमा सभि पहला साम्राज्य थिन राजवंश रू आयो थो आना एनी शुरुआत दू औ इक्कस एडी मई ही।